Huduma ya kwanza shawali handu, huduma ya kwanza kabisa weiku boro we- we- weitumia gafla vana kudia hatinii jii dishindile levo kwaiyo wote ngawa muuru wanve kwase kwalia nya dwaduasa samule samlie tumbuka mapema alafu kwammai sambi kameta kato kwatafuta njia ya kaili kwatafuta kwaikia wu kwatafuta ntamba ksha kwafunga basi kwende liemvesha mvendilie likalema saidi kwela kwa daktari hosiptali